Minyim dɛ w'enyi abɔ kar ahorow bebree do wɔ ha. Naaso dza migyina ho yi yɛ dza ne <hesitation> fangowsɛm wɔ famu papaapa. Mbirka so dze wɔnnye no nntu. Ɔwoara sɛ enyaa tɔ a ennu wo ho da. Ɔbɔboa wo so wɔ wo dwuma ahorow nyinaa mu. Ebotum so dze akɔ kwan tsentsen, wɔ aber a ne fangow so nnkɛfa pii na edze egu mu. Iyi bɔboa wo wɔ wo daadaa dwumadzi ho. Sɛ ɛtɔ lɔre yi a ennu wo ho dabiara da.